Ny asa tena tsara amiko an: asa tsy mora mankaleo an, tsy mora mandreraka an <hesitation> ahazoana vola be, dia asa tsy manery ana hanaraka fotoana hoe <hesitation> tsy maintsy eo dia atao eo io an fa araka izay mampalalaka ahy fotsiny dia <hesitation> asa hoe tsy <hesitation> tsy hoe vitsy loatra koa ny zavatra ataoko fa mba misy <hesitation> mba misy zavatra ahatsapako hoe tena misy ilàna ahy amin’ilay asa.